<noise> lau aga lau eu nipi agofa'a, agofa'a auni'i laisai. Gaina agofa'ai aga. Lau falao gae fagu safa o'opolagalafia gaina agofa'ai aga lau- lau- eleuai kopoga la'agaukae aga lau eu nipi agafa'a aga australia gaina lau eleuai aga lau eu nipi agofa'a aga falao australiai gae citizenship fafiamo lau gae faguagu. Egae ke agao aga hawaii. Gome hawaii laisa aga gaina agofa'a anina pauma, laisa aga amu maoaimo laisa aga. Egaina agofa'ai kopoga aga lau gae fagu koa mino la'afia. Pau gae magu koa aisama, pau pau- australia koa fagu aisama lau opolau aga lau maleleai falao laoma, malele lalao gae lamalele afua aga gae pipauga afu agoa la'apply mo pinauga afuga popa laogei gae keafiau aga lau gae fa'agu laoma. Gae lagumo eu visa laupagaina mo gae fa'agu lamai pagua famili meau feafia aga fapipalagai. Moni o kapaina gainai keopolani'i. <noise> amui kegoiniau aga gaina aniuisai fapipalagai laoma mo famili alogai kapa laisa aekainia afugai fapalapgaina gaina amui kopoga famili alo aguagu gae lagu kai inae aguaguga fachange'inia laoma. Gapuo australia aga lau eu nipi agofa'a kopoga. Lau gae faguagu, ke gae alagu samagai lau lamalele aga, lau eu alele. Falao falao eu doctorate fafia ke falao eu professor safa gae fafia laoma moisa. Gome inae lau ifou eu agofa'a alogai inaina iau malele gaina laopolaga malelega aga kelao aga fuagai kopoga aga ae fua kopoga. Gaina maleleie aga kelao mo bachelor or gakopoi mo masters ai mo kefua. Ke alolao doctorate or professor kon iopoi, malele fua pauma malafi'i lama auga gaina malelei aga inaina. Lau eu agofa'a alogai aga inaina lau eu agofa'a alogai aga afa akepipeni koa laisa puo lau falao gae fagu gakoa. Lau eu nipi gaina laopolaga aga gaina falao falao fapafua gakoa, ke lafoaipini aga eu pagua ke eu agofa'a gaina naga fachange'eina ioama moisa. Mo oniae laifa citizenship fania laoma kopoga kai maifa citizenship lamean aga mo lau gae papua new guinea kai lalao gae aga lau australia au kopoga aga gaina minogai kai kai egae faguagu gakoa ina mainai iaoma aga maifa lau maifa kapaina kopoga aia ifania aga alomi safa afekaina kopoga gaina pagagai kai, lau malele fagagai falao gae fagu kai kagu moni kopoi keagai mo inae paguai kopoga inne pau gaina malelega fua kopoga aga lau laisa kopoga example kopoga aga pau seasonal work kopoga gae aga kagu u maga keafi'i kelao gae fekepinauga keoma gaina fekelao feke pinauga nio human resource.